Bos lën dekosinná c̲h̲apná sarten, c̲h̲apná perol c̲h̲apná c̲h̲apná sarten, perol, bas c̲h̲apná par lën kosinná c̲h̲apná plat, c̲h̲apná basna, c̲h̲apná tasná, c̲h̲apná este c̲h̲apná x̱ig c̲h̲apná bok par këpná nis këpná este ic̲h̲ë bas ngol ic̲h̲ë c̲h̲apná par zob gafe zob lo stuf or xlaꞌndná igwiꞌyná gafe bos nonga zënná bas bgol izobná gafe lo stuf konda kunu dzekná lëꞌná xkuwa kon bas tsuwa lën tas zobu lo mës <noise> c̲h̲apná jar c̲h̲apnága lego x̱aꞌse c̲h̲apná te guꞌn nak tortug diꞌl xiuzë ngow or lëꞌná zën ngow ikeꞌxná nonga sënná sarten sënná ah na or xlaꞌnná ikeꞌxná ngow bos dzënná kwchar yag xkeꞌxná xkeꞌxná ngow kon gunu xc̲h̲alná ngow lën sarten o or lëꞌná xlandená nis limun bos lëꞌ dzënlaná jarga c̲h̲ixkwaꞌná denis limunná, c̲h̲apná kwchar or lëꞌná gow ba kald ba bos lëꞌná dzën kwchar win, kwchar giꞌb win y x̱aꞌ c̲h̲apná kwchar ngol c̲h̲apná.